Chi penzu a u logu ca appu biu de pagu e che mi praghidi meda esti in Campania, poitta seu andau a Caserta. <laughs> Mi prascidi meda sa Campania e m'è pachia meda meda Caserta poitta esti ua bidda <hesitation> meda <hesitation> popolada e ricca de cosasa de bi, commente sa reggia, ma no è scetti sa reggia ca esti ua cosa bella de bi. Dui funti meda logusu bellusu ca si pointi biri e ca sipointi visitai. E in pru, itta du naru a fai!? <hesitation> E stau bellu poitta teinti ua coghia meda bona, coghianta meda bei sa pizza. Me a su propriu si pappada meda bei su pischi, chi pprezzu, mi prsci meda e a su propriu chi deu penzu a ua persona chi bividi a Caserta e ua persona ca bividi in Sardegna, ca è sardu commenti a mimma, penzu ca s'assommiggianta parecchiu poitta du è meda differenza, dua meda differenzasa. Tra ua persoa ca è naschia e creschia a Millau, <hesitation> in su logu in cui bivu attualmenti, ma penzu ca su sardu e sa persoa ca bividi in Campania e su casertau e su napuletau s'assommiggianta de prusu. In prusu appu apprezzau meda tottu su logu de su mari, in Campania, che no è scetti a Caserta. M'è pacchia meda Napoli a su proprriu e tottusu is arricchimentu teisi istoricusu <hesitation> munumentusu, is cresiasa mi funti pracchia medasa, e a su propriu m'è pracchiu meda su caffè poitta nanta ca su caffè chi du esti in Campania sia differenti. Deu penzu ca sia berusu, e su caffè bou commenti d'appu buffau in Campania non d'appu buffau de attras pattisi. Dopusu, duncasa peszu ca cussa cosa sia berasa. Sa pizza è meda meda pru bona pappada ingui ca innoga.